meðalaldur brúa á Íslandi er fjörutíu og fimm ár og vegriðin þarfnast viðhalds segir vegamálastjóri börnin tvö sem lifðu af bílslysið við

flóttamenn reyna í auknum mæli að komast á bátum til Bretlands á þriðja hundrað hafa lagt á Ermarsund síðustu tvo mánuði bresk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að bregðast seint og illa við tuttugu og sex flugfélög fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli næsta sumar aldrei hafa fleiri farþegar farið um völlinn en á árinu sem er að líða hreppsnefndarmaður í Árneshreppi segir hreppsnefnd vanhæfa í öllum málum enda sveitarfélagið mjög fámennt engin takmörk eru fyrir hve fámenn sveitarfélög mega vera stjórnvöld leggja áherslu á að fækka fámennum sveitarfélögum og styrkja tendrað verður í níutíu áramótabrennum á gamlárskvöld nú fylgir því talsverð skriffinska að fá brennuleyfi en það stöðvar ekki

gott kvöld vegamálastjóri segir að framkvæmdum á þjóðvegakerfinu sé forgangsraðað út frá öryggissjónarmiði eflaust megi lækka hámarkshraða við einbreiðar brýr en einnig þurfi að auka löggæslu vegrið

á þjóðvegi eitt gaf sig í banaslysi á fimmtudagsmorgun gagnrýndi í kvöldfréttum í gær að brúin uppfylli ekki öryggiskröfur vegamálastjóri segir að vaxandi áhersla sé á vegrið við þurfum að átta okkur á því að það eru tólf hundruð brýr á íslenska vegakerfinu og meðalaldur þeirra er fjörutíu og fimm ár þessar brýr eru allar barn síns tíma það hefur ekki verið mögulegt að endurnýja vegrið á þeim öllum eins og við höfum gjarnan viljað svolítið komið að þeim verið í vaxandi mæli verið að segja að nú sé kominn tími á á vegriðin á brúnum og ég held að það sé eitt af því sem við setjum í stóran fókus í okkar áframhaldandi skoðun og það er í rauninni þegar hafið brúin yfir Þjórsá er ein þeirra sem

sé tiltölulega ný þá er hún byggð áður en að þessi nýjustu staðlar komu hún er ein af þeim brúm sem ég hef áhyggjur af ég segi það bara alveg eins og er Bergþóra segir að stjórnvöld hafi vaxandi skilning á því að það verði að setja meira fé í vegakerfið við erum að forgangsraða verkefni á þjóðvegakerfinu eftir

einfaldlega að endurskoða þessa forgangsröðun þessi forgangsröðun getur ekki verið skarpari því að hún er algjörlega númer eitt

umferðaröryggi yfirlögregluþjónn á Suðurlandi sagði í gær að rætt hafi verið við Vegagerðina fyrir jól um að lækka hámarkshraða við einbreiðar brýr hann megi ekki vera meiri en fimmtíu til sjötíu kílómetrar á klukkustund en er það ekki tiltölulega einföld

að lækka hámarkshraðann á svona brúm jú en hún er ekki tekin nema af yfirvegun

líka aukna löggæslu sjö voru í bílnum tveir bræður og fjölskyldur þeirra eiginkonur þeirra beggja létust og kornung stúlka lögregla tók skýrslu af öðrum bróðurnum í dag

sem var farþegi í bílnum ekki hefur verið hægt að taka skýrslu af ökumanni bílsins sem er alvarlega slasaður tvö börn sem komust lífs af eru á batavegi

stjórnvöldum og viðbragðsaðilum fyrir aðstoð og stuðning fjölskyldan sé í sárum og óski eftir næði til að syrgja í friði hjúkrunarfræðingur sem kom einna fyrst að slysinu kom að öðru stórslysi nákvæmlega ári áður hún segir reynsluna mikilvæga til að takast á við svona átakanlegar aðstæður hún þakkar öllum sem komu að björguninni samvinnan hafi verið ómetanleg

Bjarnadóttir

Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Kirkjubæjarklaustri kom næst á eftir lögreglumanni á slysstað aðkoman var átakanleg það var ljóst strax að þetta var mikið slys og svo sem boð búin að berast skömmu áður það gekk sléttu ári fyrir þetta slys varð annað stórslys á svæðinu þegar rúta með á fimmta tug ferðamanna valt

með þeim afleiðingum að tveir létust og fjöldi slasaðist Auðbjörg kom einnig að því slysi hún segist ekki hafa hugsað um það á meðan á aðgerðum stóð núna en reynslan hafi verið mikilvæg já ég myndi segja að við átakanlegan vettvang eins og þennan eða önnur stór slys þá er reynslan mikilvægt nesti til að takast á við yfirþyrmandi aðstæður það skiptir sköpum held ég við úrvinnslu

og aðkomu allra björgunaraðila að allir séu reyndir og þarna fyrir austan erum við heppin kannski þrautseigja og samtakamáttur og í aðstæðum sem þessum þá myndast ákveðin tengsl og og traust virðing fram úr því skapast drifkraftur sem að drífur okkur

áfram til að yfirstíga svona verkefni Auðbjörg er hjúkrunarfæðingur og ljósmóðir en einnig með próf í í sjúkraflutningum sem hafi nýst nú það sem stendur upp úr þessu skelfilega slysi og þessum slysum sem við höfum verið í er samvinna allra björgunaraðila fylgir

ekki bara reynsla heldur seigla og ég vil koma á framfæri kærum þökkum til allra sem komu þarna

sem ein vél og það eru forréttindi að vinna með svona hópi maður stendur ekki einn þegar maður hefur svona hóp með sér Auðbjörg er eini hjúkrunarfræðingurinn á heilsugæslunni á Kirkjubæjarklaustri en hún segir tvo vinna á hjúkrunarheimilinu hún segir að unnið hafi verið að því að styrkja viðbragð á svæðinu og gott væri að hafa fleiri hjúkrunarfræðinga en einnig þurfi að huga að því að hvíla fólkið þannig að það brenni ekki út því eins og gefur að skilja taki svona slys á þótt reynslan hjálpi vissulega bítur þetta í við erum auðvitað mennsk eins og aðrir en þetta er líka verkefni við veljum okkur starfið og maður fer úr

uppreisnarmenn í Jemen eru byrjaðir að draga herlið

í samræmi við vopnahléssamning sem gerður var milli stríðandi fylkinga fyrr í þessum mánuði til stendur að hersveitir stjórnvalda verði einnig fluttar frá borginni höfnin þar gegnir lykilhlutverki fyrir alþjóðleg hjálparsamtök sem senda matvæli og

aðra aðstoð til um fjórtán milljón íbúa landsins sem eru á barmi hungursneyðar á

þriðja hundrað flóttamenn hafa undanfarna mánuði reynt að komast yfir til Bretlands stór hluti þeirra eru frá Íran bresk stjórnvöld liggja undir ámæli fyrir að bregðast seint við á þriðjudaginn jóladag var fjörutíu og þrjú bjargað á Ermarsundi þar af tveimur börnum úr fimm bátum sem voru á leiðinni að ströndum Bretlands í fyrradag voru tuttugu og þrjú flóttamenn handteknir í þau komust alla leið í gær voru tveir bátar stöðvaðir fyrir utan með samtals tuttugu og þrjú síðan í byrjun nóvember hafa að minnsta kosti um tvö hundruð og tuttugu manns lagt af stað yfir sundið ráðherra innflytjendamála

var í Dover í dag bresk stjórnvöld hafa nú lýst yfir því sem þau kalla alvarlegt ástand á Ermarsundi en eru gagnrýnd fyrir að bregðast seint og illa við þingmenn kjördæma við ströndina vilja aukna gæslu og jafnvel að herskip verði send til aðstoðar stór hluti flóttamannanna kemur frá Íran og kaupir sér far með

yfir sundið til Bretlands þar sem þeir eiga möguleika á að fá hæli af tvö þúsund og fimm hundruð írönskum flóttamönnum sem sóttu um hæli í Bretlandi í fyrra var eitt þúsund veitt vernd maður sem er grunaður um kynferðisbrot í Vestmannaeyjum í nóvember hefur verið úrskurðaður í farbann til þrítugasta janúar þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni í Vestmannaeyjum

sem grunaður er um brotið var í fyrstu úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna en í framhaldinu í farbann aldrei hafa fleiri farþegar farið um Keflavíkurflugvöll en á árinu sem nú er að líða tuttugu og sex flugfélög fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli næsta sumar

ef fram fer sem horfir en erlendum flugfélögum sem fljúga hingað til lands hefur fjölgað undanfarin ár flugfélögin sem hingað fljúga næsta ár eru þau sömu og í fyrra nema hvað Primera

eru ekki þar á meðal samkvæmt upplýsingum frá Isavia

eins og verið hefur og eru félögin því tuttugu og sex sem

um Keflavík næsta sumar ef fram fer sem horfir erlendum flugfélögum sem fljúga hingað

til lands hefur fjölgað síðustu ár en árið tvö þúsund og fimm voru ekki nema fimm erlend flugfélög sem gerðu sig á Keflavíkurflugvelli þá fjölgar félögum og fækkar eftir árstíma í vetur eru flugfélögin tólf sem fljúga til Keflavíkur auk íslensku félaganna þriggja Icelandair

félögin á Keflavíkurflugvelli en af þeim erlendu

hvað stærst farþegum hefur fjölgað á árinu rétt eins og verið hefur undanfarin ár árið í ár var þegar orðið metár í nóvember þegar níu milljónasti farþegi ársins fór um völlinn útlit er fyrir að farþegar verði alls níu komma átta milljónir þegar árinu er lokið en endanleg fyrir næsta ár er ekki tilbúin þó er gert ráð fyrir fækkun samkvæmt fyrir fyrstu þrjá mánuði

mótmælin í Frakklandi sem kennd eru við gul vesti héldu áfram í dag áttundu helgina í röð í París og öðrum borgum Frakklands nokkur hundruð manns söfnuðust saman fyrir utan byggingar tveggja stærstu sjónvarpsstöðva Frakklands í París og sökuðu fjölmiðla um að vera í liði með Emmanuel Macron forseta lögregla beitti táragasi og handtók nokkra mótmælendur talsvert færri tóku þátt í dag miðað við fyrri mótmæli engin áform

eru um að Árneshreppur sameinist öðru sveitarfélagi þrátt fyrir að vera það minnsta á landinu sífellt erfiðara er fyrir íbúa að gegnum skyldum sveitarfélags innan við tuttugu manns hafa vetursetu í Árneshreppi sama hversu fámenn sveitarfélög eru þá hafa þau vissum skyldum að gegna Árneshreppur er kannski gott dæmi um það hversu erfitt er að halda uppi venjulegri venjulegri þjónustu venjulegri stjórnsýslu í

litlu samfélagi og þess vegna höfum við verið að leggja áherslur á meðal annars á sameiningar sveitarfélaga til að það sé stærra bakland að baki öllu því sem þarf að gera í sveitarfélagi þeir fáu sem búa í Árneshreppi

að gegna fyrir sveitarfélagið og þá er stór hluti þeirra er í hreppsnefnd við erum of fámenn og nándin er of mikil milli fólks til að taka ákvarðanir í ýmsu það má eiginlega segja að við séum

vanhæf í öllu sem við erum að gera engar reglur eru um lágmarksstærð sveitarfélaga eru forsendur fyrir því að þetta sé sjálfstætt sveitarfélag það verða íbúar að velja sjálfir eins og við höfum haft það til

grasrót sveitarfélagsins sveitarstjórnin engin áform eru um að Árneshreppur sameinist öðrum sveitarfélögum en oddviti sveitarfélagsins útilokar ekki að svo verði í framtíðinni en það þarf líka að vera eitthvað sem tryggir okkur það að við stöndum jafnfætis því fólki

sem við ætlum að sameinast Sigurður Ingi bendir á að nú sé verið að setja á fót

starfshóp sem á að starfa með sambandi íslenskra sveitarfélaga að framtíð og eflingu sveitarstjórnarstigsins og ég sé fyrir mé að eitt að því sem kemur útúr þeim starfshópi væri einhver skilgreining á því hvað þarf til til að vera sveitarfélag leiksýningin Ríkharður þriðji er frumsýnd í kvöld í Borgarleikhúsinu leikritið er eftir Shakespeare og var frumflutt fyrir meira

en fjögur hundruð árum Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir er í Borgarleikhúsinu er kominn fiðringur í mannskapinn já það er óhætt að segja það nú er tæp klukkustund í frumsýningu

árið tvö þúsund og átján vegna þess að

hvert einasta barn skilur þennan texta það var mikið að gera í vínbúðunum í dag skömmu fyrir áramót enda lokað á morgun sunnudag það voru sjálfsagt margir á höttunum eftir freyðivíni sem Íslendingar virðast sólgnir

gær höfðu landsmenn keypt hundrað sjötíu og fimm þúsund og sjö hundruð lítra af kampa og freyðivíni á árinu það eru þrjátíu og þrjú þúsund og fimm hundruð fleiri

lítrar en höfðu verið

sama dag í fyrra það verður því vísast skálað víða um áramótin yfir níutíu brennur verða víða um land á gamlárskvöld áhyggjur af fækkun þeirra vegna nýrrar reglugerðar reyndust óþarfar heilbrigðisfulltrúar beittu sér fyrir því að umsóknir um

skiluðu sér í tæka tíð við á Akureyri er verið að búa til bálköst söfnun í brennuna hófst á fimmtudag hérna áður fyrr var safnað í brennur kannski tvo mánuði og þá var þetta víðsvegar um bæinn nú eru strangar reglur og þetta má bara hefjast tveimur þremur dögum fyrir og loga í þessu fram að miðnætti sýslumenn hafa veitt leyfi fyrir níutíu og kveikt verður í bálköstum á sextán stöðum á höfuðborgarsvæðinu á gamlárskvöld á Vesturlandi verða

níu og þrettán á Vestfjörðum sjö á Norðurlandi vestra fimmtán á Norðurlandi eystra og ellefu á Austurlandi sextán áramótabrennur verða á Suðurlandi þar af ein í Vestmannaeyjum og á Suðurnesjum er leyfi fyrir fjórum brennum nánari upplýsingar um staðsetningu og tíma er að

finna á RÚV punktur is með reglugerð sem tók gildi í sumar varð flóknara

en áður að fá brennuleyfi heilbrigðisfulltrúar þurfa nú að auglýsa allar umsóknir um brennuhald í fjórar vikur og skila ítarlegri greinargerð með útgáfu starfsleyfis

fáir höfðu sótt um leyfi um miðjan nóvember en niðurstaðan er þó sú að áramótabrennum fjölgar eilítið á milli ára við áttum svo sem alveg von á því að einhverjir myndu gleyma sér og klárlega hefðu einhverjir

gleymt sér ef heilbrigðisfulltrúar hefðu ekki

lagt í þann leiðangur að hnippa í menn og leiðbeina um þessa breytingu Alfreð segir að brennur hafi breyst mikið eldsmaturinn sé nú að mestu hreint timbur og liðin tíð að dekkjum eða sorpi sé laumað í bálkesti síðan er mikilvægt að hreinsa

og gæta hófs í þetta hefur allt gengið glimrandi vel það er eiginlega undantekning ef við höfum einhverjar athugasemdir starfsfólkið í dýragarðinum í Berlín gleðst þessa dagana yfir sem kom

um síðustu mánaðamót þessar myndir teknar með myndavél voru birtar gær af húninum sem kom í heiminn fyrsta desember

verða í híði sínu fram á vor og þá fá gestir

á morgun en þetta verður allt

fylgjast með spánni áður en lagt er í

í kvöld valið á íþróttamanni ársins tvö þúsund og átján verður opinberað í Hörpu síðar í kvöld og íslenska karlalandsliðið í handbolta átti ekki í neinum vandræðum með lið Barein þegar liðin mættust í vináttuleik í Laugardalshöll í gærkvöld liðin mætast aftur klukkan fjögur á morgun í beinni útsendingu RÚV

brúa á Íslandi er fjörutíu og fimm ár og vegriðin þarfnast viðhalds segir vegamálastjóri börnin tvö sem lifðu af bílslysið við eru á batavegi flóttamenn reyna í auknum mæli að komast á bátum til Bretlands á þriðja hundrað hafa lagt á Ermarsund síðustu tvo mánuði bresk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að bregðast

seint og illa við tuttugu og sex flugfélög fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli næsta sumar aldrei hafa fleiri farþegar farið um völlinn en á árinu sem er að líða hreppsnefndarmaður í Árneshreppi segir hreppsnefnd vanhæfa í öllum málum enda sveitarfélagið mjög fámennt engin takmörk eru sveitarfélög mega vera stjórnvöld leggja áherslu á að fækka fámennum fámennum sveitarfélögum og styrkja tendrað verður í níutíu áramótabrennum á gamlárskvöld nú fylgir því talsverð skriffinska að fá brennuleyfi en það stöðvar ekki eru fleiri í ár en í fyrra þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri næstu fréttir verða á sínum stað í útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á rúv punktur is segjum þetta gott að sinni veriði sæl